समज मि एक मॅच मेकर असलाय म्हणजे दोन मोग करण्यार लोकांक एक मेकाक मेलवंग जाय आनि ता काम जर तर मजा असला जाल्यार मि पैली एक एकत्या कडे फाटिंग बोलतालाय असलाय की तेनी तुका अफायला मेलपाक दुसर्याक वचन सांगतालाय असलाय की तेनी तुका मेलपाक अफायला आनि दोगांकय एक मेका बद्दल सांगतालाय असलाय आनि तेंका मेलोन तेंचा जामायतालाय असलाय।